Laha gn'aminakahy manokana aloha, la aleoko zaho manamamy ny raha haniko amy tantely. Satria tantely io zany tsy mamparary io, sady tsy maha lo hy, sady be zany gn'otrikay amy tantely io, sady hay itsaboa arety maro koa zany ny tantely, tozay i siramamy na raha hafa gn'afangaro aminy mba hahamany ny hany iny.